Oyi mina a'o wi'a o o buru ani wese um ani cɛ yi o davɛ jɛ griyipɛn um ni a sunuzo nɛ ho we a wi ho ho farni dure nɛ bu'an na a wara buru ro o bun ani cunu cunu wo mana bu'a yi bɛ'a bun